Dama akan <hesitation> e-pon zanzanbu da'an kadaem esaran-non penjanjandoete ganawaso, ganawasoga wii enzang'iga ko kaa kpaa been ko vien den ema'nyenan woote amma nogga iya'aka vienga ezangigawoo so to pen zan zan den go'an wabeen ga'an wa'a rate nedon zan kpaa zang pen a nwanan ha'an evienbupe etemshibupe a nwanan ha'an nedon za'ani sa anwa nanso neden ma'nyenan avoklan duganjeto ko nyanagmananana ma heptin so nogbo nyeka nog'ana neyirimbu da'an eza'aniga ema nyenan voilan dugje saidaikanso envimembu yiri so inye invitti mega penbu da'a anaganso awu'un go nogma inrashiri ko kpaa injanate a nwa-nango amma ma'nyenan kparun nan keshi ka'an kpaa webaga abuyaggan pat ko noni averimanso dai sume wujumte to penante mani temshi budenpe kpaa buden pe. Naggum kagi amma naaga enzani makshi seso bebi beb tebega emalebani nya ikon zano amma so pen ba'an ka'an in karki bara kpaa pe evienpe etemshidenpe eza'an makshiri amma wemiyanga ko noni nwa geen tebe don pendon teso kadan iwu yaganiju woome zumpa woote ko ensom kobo been ma nogbe lepjangpeen den sai wume woogjumde leppen pendennog bo in-nyenan-nan negerani ba'anbute ebewa geran nye su'an deran dingipen fagganiga imma nyenan su'an deran valliri to ka da'an duri da'an kumawa woran zaman duridenbo naso bumsum zama kanan tikenshi nebu temma benje wa naggan penbuden, penbuden put idog yaga beserari to imma nyenan nedonbo jamaje kuma woo ne nagan pen lebanbu den modonbo lebanden lebmanso peronkagi a emanom nagonso nnag nomga maa goo peen inpepewa su'an deran dingiriga inpepewa su'an vallori modon dore kalang doni ga ma-nyenan enak sa'a ensami to shikenan penbu dena ka geen.